<...>Ñy fomba fiasany ñy chausse-pied aminy ñy fampilira ñy kiraro: -Mañampy an-tsika ñy chausse-pied mba tsy ho haniny ñy kiraro oñy ñy tombon-tsika lafa <shushes> tsika mañisy aze. -Manahaky anizay avao koa. mba hampalaky ñy fampilira-tsika ñy kiraro oñe lafa tsika malisalisa mba tsy ho tara.